Yë jynbë, tsa'ap pë, tsu'uxpë, putspë, azulpë, yën grispë, yë jambë, yë pop'pë, yë azul, azul turquesa, yë morado, mayë color yë pero baë dun, jue yë xyë a'ax neje'e my¨]ede amaxa'an kap yë ayu'uk dun këxë nakapxëp neyb dun xa'atyën.